Mísinghean theosiem tezeenga arubuidnabik em em ei pa. Gan neagashechu. <hesitation> Duuchanna gan neheani a. <hesitation> Duuchanna hi aluwin apoimo ole a. <hesitation> E duuchanna mangtheam duurhean. <hesitation> Maani insheachin hipoimo em em a. <hesitation> Gan chak nalaite. Gan chak launalaite. <hesitation> Insheachin hipoimo em em ani. He. Gan duuchanna wina gan man hean. <hesitation> Taktukhun duurha shilzeel dihi. Sereng tsunging duuchanna hi mangchweelilak. <hesitation> Duuchanna chazuan. Nakin zela. Mahun chazia ma. Duuchanna chia ero chuan. <hesitation> Gan mahun atitim tel tel. Bokaniti. Sereng tunging duuchanna hi gan man theama. Poimo em em a. Hemi duuchanna mangtheam duurha. Poimo perakashechu. Pathean nenak. <hesitation> Lendun hi aluwpoimo em em a. Pathean nei he chuan. <hesitation> Duuchanna hi. <hesitation> Chatakakan manthei he karinkata. Kabese tatbokani. <hesitation>